ایتھوپیائی کھین چِھ خاص طورس پیٹھ سبزی تہٕ اکثر واریاہ مسالہٕ دار ماز پکنن پیٹھ مشتمل۔ یہٕ چُھ عام طورس پیٹھ واٹ کہِ شکلہِ منز آسان، اکھ موٚٹ سٹو، یوس انجیرا کہِ پیٹھٕ پیش چُھ یوان کرنہٕ، اکھ بٕڑ کھٹہٕ فلیٹ بریڈ، یوس تقریباً پنژاہ سینٹی میٹر ,زْ, انچ, قطر چُھ آسان تہٕ خمیر شدہ ٹیف آٹہٕ سٕتۍ بناونہٕ چُھ یوان۔